Alia. lie ron masa mek. lia ken katun a lie ron somapik. alie ron nasega kanou. noneya manken keni alie ron,. a ka taralia. i tar alie ron ngilegen. i tar. alie ron ngil haseyek a tana katun i ahana han. ahana han tar. namats ken tohalio te wanken gonomerolia. norie mas atesiler. ime temar nas wer. metemar somap mriu kolos. mete mar lumenerien. mete mar somap meriu kolos bate lumeneruen a money. mete mar na save meruen a ol ren. tse. alie. i tar alie ron masak. lie ron ngilin share nega naha kate kane taralia. a. alie na hatate silia nonei a huol a keni. huol a temar somap wer. na temar nas wer. so itar. liengil hasega tana tahol i ahana han. norie mas atesiler. naha kate ate sileg lia. lie moaga peits menegi a ni atei ti luma lia turu school. tse. lie mas hitaguhu potsug tara nahaka ti luma lia. sa liehakats koru hamanasa neg. Tara naha. a poata e halhalina. a poata tara money romana. lie mas somapiga kolos salia te hakutegen. lie mas kateyegats kate nasegilia salia te hahol negen. salia te taten taguhu pouts eno lia tara ni gumgum tar na nitatala turu i tar. a. salia. liepe hamanaseyeg. lie mas hatagala nitoa nega naha kanigate kane tara lia. lie mas hale gena tana tahol. sa tana tahol te masa has wina temar masa has wigiliia.